She mii ɓa zhni nwu ma bmya n na ɓo, ma zhni mii wyewyei kwa dagbma, mii zhni ma, mii ma ye kwo mii ɓa sase n nazai mataza, ma kwu aza pya mwun mii ɓa sase n ɓa, mii ta sasen nazai nɓa ɓo n mii ɓo da ɓo, ɓei che asata fyi miin. Mii ta sase n nazai n mii ta ɓwa ɓo manai n ɓan, mii sasen nazanun ɓaɓa gamiin ɓa ɓa gamii ɓo do kwu manai, nɓa ɓa gamii ɓoda manai n kwo ɓo bma mii zhni nsu, n ɓa ɓa gamii ɓoda manai n kwo ɓo myi mii gnyi nsu, n ɓaɓa gamii ɓoda n kwo nu ɓo zhni ma ɓwa awyega. N twukwo twuge, n ho to znazna n nazai n ɓa ɓa ga jho awyegan, ɓa wu ho ɓo n kwo ɓa ɓe ho wye wyei n bmya bmya yin, to ho zhni ha ɓwai. To omii che, mii kna mii nyi n ba pya, n ma uyi ho, n ma gye she ho lo n mii ɓoi n wu, ho ɓo mii nna ɓo ho i n kwo ta gamii awoyega manai n, kwota ɓomii n hali manain, mii zhni ma gbmi n ho zokwo, domyi hali nukwoi, kwoi ɓwu za, to kwo nu zhni omii nyi che, ma kna mii nyi. Ouyi, mii n mii nyi kna kna yin kwo, aza ɓo kwuya. Mii n mii nyi knakna yi n ɓa. Aza a kata che fyiza, mii n mii nyi kna knayi n ɓa, za nwo chakata, wo kwaza ya, mii taye ma sase n ɓai, ntwu ge kwo to zhni oɓo manai nu n kwo ɓa gaho abyegyin n ho wyewyein kwo zhni ɓo nu n kwo ɓa ɓoho n-n wnuwnu yai, nye nukwoi, n twukwo tun n chenu, omii znazna, mii zna ma mwui. N ma znazna ma gye she ho wu, ma ka n ho, ma laba n ma gya za zhi n begyei n mii ɓa sase, ma kwu, ma sase mi-i mwu ɓa, ma kpe aza pya ye n ɓa zhi, n ma gya zanu n mii ɓa myi ma znazna n ɓyai, ma znazna n ɓai, n ma gya zanu n ɓa zhi ɓa taza n wu ho, n kwo ta gami i apman, ha gye ma kpawye na ya nɓa, ma lo ma zna ɓwui nyi ma zhi mi nya n mii gbmanyi yi. Nkwon ozna yi pya, omii wyewyei kwoi kwa dagbma, aɓo pmi-i, ha wo ge ha sase nza yei a yi ho ge ɓe ha da ɓo njein n fye ɓo da, to mii ta ye kwon domyi n twukwo twu ge na ɓo da yi pya, n kwo wu lo nu ge aje ho yi, fye ɓe fya da ɓoda n fya da, a kwu ɓo da lai, nge ho ɓo shi ɓo to ɓoi pya n kwonu kwoin kwa gyi mii zhe-zhe bwe, kwoin kwa wnu mii wye wyei nu. Kwoin kwa gna mii gna gnan mii n bwugba, mii ta ɓwa kwo n kaka gnayin, n tun chenu kwo nu zhni mii sanu n ma znazna, she mii zakwoi ɓo wumii, mii znazna mi-i kna mii nyi nnaza, n twukwo twuge na, ma myi ma wna mii nyi fyi, ma myi ma ɓwa mii nyi agbmada n mii wyewyei n twukwo twu n chenu, aɓon ɓa nu mi-i maznazna mi-i mwu mii nyi nɓa, mii ma znazna mii kaɓa wye, ma znazna mii mwu za ma kpe oza pya ye n wolo. N hoto kwu za mwun, n ma uyi holo nu, she ma gye wo lo wo ma sna ɓwugyi fyi mii wo taza, to kwo boi ɓo mii n su n nazhni gyei n mwa mwa yi, n tun chenu mii taye azhni gyen, kwo nu zhni mii ha gye mii, mii zna zna mii nyi-i knakna yi, mi-i ma zhni ɓon kwo ɓa ɓo mii n nagb. madai nmii wye wyei. Mii ye nnyai nu n kwo ɓa gamii agbmada, mii uyi za nu n wo ɓa gamii ɓo nubwo zhni manai, wo wu mii gba. N ha uyiza n wo ɓa wu ho gba, n nya n kwo ɓa bmaho zhni, n ho-n kwo to ɓei ɓo hon su n nkpe nkpe chin, to ho zhni a gye ho gbmi gnyi n bmya bmya yi, hoi ha gye ho gbmignyi n na gbmadai, n hoi ma, ha chige na, ha sa shekwayi ami-i yyitukoci chabe. Wola, oza n wola ɓo ye kpe manai ga ho, hoi uyi oza n hauyil woi nyi wola ɓo yekpe manai chega ho, kwo kwu ho bmazhni, na na ɓei pya unya dwudwu, n mii ma zhni ɓa lo nu, kwa gamii wyewyei agbmada. Misa shekwoyi ami-i oma zakwoi ɓa gna mii ge mii ɓei gye ɓei do nu, ɓa ɓei ghye nu, oɓo ta ɓo ho to kwoi zhni hon. N twuge n ha gye hoi sase n naza manai yi, hola sase n nazai hoto won hola gnyi za nukwoi, hola a ba ɓwu ɓwa. Hota ɓwa ba zhni-i ɓon, to hoi ɓwa ban. Oɓon ta ɓen a bmya to hoi bwa ba n kwon, sanun ho la ɓwa ba hain gye she ho ɓa shi pita n wu, okwo nu zhni a ɓoi n ɓa nu, n ɓa kwa snu ho zakwoi wa wuho, kwo ada n ɓa kwu snuho ha ɓwa n ho nyi, to kwa ho wu n gye ɓon kwo la ho ga cheche, kwo la ho ga ɓo yekpe, kwo la hoga awyega, n nabayi she ho ɓa znazna n wun ho wyewyei yi. Kwa dagbma, che ho ɓa sase n wun ho wyewyei, ha ɓwa mi-i fwu, n twukwo twu ge na, a ɓo aba-aba ɓwui ɓa nu ɓe n na bnazhni-i. She ho ɓo zhni ai wo, o ɓon kwo la snu zaho, kwo ɓa myi kwa gaho nyi ɓwyugyi awyega, ha gye ho gwo aba zhnizhni kwo to ɓo wu-bmya haznu ɓa ha zna ha zna ho nya che ho gyen dama shatan, kwo gwo ha zna dai dai, yi mwui ho shi pita ho kpe aba n ho lo n nabayi n holo ho sase. N ma gb mi nii pyiwa ngemii lo mii zna ma lo zna zna, omii wye wyei kwa dagbma mi-i ma kwu wu aba m miilo, n nabayi she mii kwu waban mii lo. N ma sosai ɓo aɓa zna mii nyi, kwo aɓo zna mii nyi, azna mii shnin nabayi pyanu, aɓa gye mii wye, n kwo to ɓo wu lo nu, n hazna berekete hota ɓwa kwo n bmyan. Ho ɓo wo ho dnagnyi n hayi ai a ɓe ai fnwa ho fnwa fnwa ya nu. Kwo anyaho ge nyi nya zhni ho zhni ɓo ye pya, n nabayin ɓanu, kwoin kwa zhni ma daga bma, kwo in kwa zhni mii ma zna, mi-i mwu mi-i nyi, aba n shawura n ɓo mana ɓo nyi ma ɓwa kwo n bmya bmya yi, ma gwo <hesitation> ma gwode.